No nujan un ni ni utumen nriuyu kan ke ianké, ummm chata chata yunua kunamen nami ion yunu me ngualaata'a kuá nguan durmiente ni kua yeela'a, ji ian un yeniomen un nruyu ngan ndun martillo nen ihan anime ngue ngue mmm nruyu ngan yata'a yuñoo.